:Oror: <hesitation> 'an 'yu-yu: ti, 'an nyor+ :klaba'+ on 'mor-: :a nena-dih-a bo, or 'dae:, 'on 'bor 'jle-dih eh, 'on 'ye nyor+-klaba'+ deh-', 'on 'ye :gwlor-nyor+ deh-'. :yee' :mor :on :taa nyor deh-' 'ye :yee' any deh se :on 'kle ye-dih-'. :mor-: nyor+-: a 'bor jeh-a. :yee' deh 'on mu-a 'on 'de :or :na-dih <hesitation> or :baa' deh on zela-a' 'on :gwluhuh' 'mor-: nyor-: :a se jeh, 'on mor-: nyor+-: :a :se-' jeh, :ka nyor+-a no-a an kpa 'o 'kpa ken 'de on mor-: nyor+-: an vorn 'kpuh-nu 'kpuh an vorn nothing, only :mor eh 'dhu :on 'duo: advantage 'do 'on ken 'de :a 'ye jeh :yee' 'on :se-eh 'da 'o. :an 'worn 'an wlu 'weh :e? 'On se-eh 'ye. <hesitation> 'on 'de-: 'on :baa' on 'da 'mor-: nyor+-: :a 'bor jeh-a. :a 'bor jeh-a, :a ybeh dih, 'mor-: 'on 'bei'-: :a ybeh-dih. So 'on se-eh 'ye gabaa 'do 'on :gwlii :eh :mor deh <hesitation> :eh-: 'on :baa' advice 'on eh-: 'on po 'o 'bluhbor-dih. <hesitation> :a :dhie: 'i, :yee' :ka :a :dhie: 'i :yee' mor 'on 'de-di :boi' :a ybeh-dih-'.:yee' on 'da :mor-: nyor+-: :a 'bor jeh deh, jeh-a se 'yi-dih nmor. Eh-: 'on 'de-: 'dekorn: 'on :baa' on zela: 'on :gwluhuh. So 'on 'bei'-a' klehkpeh :on 'mor :a na-' an nyor :or 'ye :ao' 'yu :daa or-: 'mor-: :a jeh-eh zean' 'o or se :ne.